مشروبي المفظل هو شاهي بالنعناع أچهزه عن طريق أغلي مويا بعدين أظيفلها فيها شاهي أسود و بعدها أظيف ورق النعناع مع شويه سكر إختياري أتركها يغلي شويه بعدين أقدمهم في كاسات الطعم ينشط النفس.